الله ماشاء الله فستنانك تحفه ماشاء الله جبتيه من فين؟ لا عجبني والله الاستايل بتاع شعرك خطير...ينفع تقوليلي جبتيه من فين ؟ آه أيوة أيوة عرفاها رحتلها كذه مره تعرفي بنتها ساره ؟ اه بتها تبقي صحبتي